लाल रंग एक ऐसा रंग है जो मुख ऊर्जा और जोश दो। जस्से मुक अच्छे कामक प्रेरित करो प्यार और जुनून। लाल रंग प्यार अर्जुन का एक प्रतीक अउसो लाल रंग खतरा चेतावनी भी कम आओ।